Los colaoris se gastan pos pa colal i desapartal los líquius delo que sobra. El gastu más corrienti enas casas era de desapartal la gordura dela lechi porque enantis la lechi se mercava pos crúa derechamenti dela vaca. Ogañu, pos comu ya tó se merca empacau pos... de no sel pa rezetas, pos poca lechi. Yo lo tengu gastau, por exempru, pa hazel bechamel, que pa añidil la harina, ai que gastal el colaol pa no hazel gromus.